<hesitation> כ'וואלט גענומען גאנס און זאכן מיך צו <hesitation> פראטעקטן. אויך וואלט איך גענומען פארשטייט זיך עסן און וואסער, אסאך ש- <hesitation> שוץ וואס כ'קען נוצן קעגן פיש אדער קעגן אנדערע <hesitation> מענטשן.